Isaaf arabiaie adameri sadje taban, udikoga ker shaben soka mustashfal iroji, diokoga ken sokijna, shabia gon adamerg yani <hesitation> ikhermon ker doa soka yani <hesitation> asafoji yani.